Uvunile ilifasi lyaninu ndinokwa ndinokwa i- i- ilijinsi, pamoja na- natisheti, ilyaviri i- i- isuti, <noise> june nipendelela sana. <noise>